Ny Frantsa izany ny ahafantarako an'i La Frantsa dia anisan'ny firenena mpanjanaka, taloha nanjanaka an'i Afrika ary anisan'ny nahazo tombontsoa be tamin'izay fanjanahana ny afrikana izay ny frantsay an, ary hatramin'izao moa izany dia mbola misy ny firenena eo ambany fifehezan'ny frantsay ohatra hoe i mayôty ohatra na La reunion i Frantsa koa izany dia anisan'ny ahitana olona, de be mpiavy be ao a Frantsa be vahiny be koa anefa any Frantsa.